Mi wattoto paɗ- mi wattoo safety, safety wears mi raɓɓita akwaatiya waliinde aranndeere, mi heɓa paɗe am butts am e koo ɗume mi jogoo